المكان اللي زرته وفاق توقعاتي كان باريس، إستمتعت فيه جدا لإن المدينة مليانة ثقافة وتاريخ زي زيارة برج إيفل، وكمان الشانزليزية، كمان الأكل كان لذيذ، والمقاهي تعطيك جو خاص. حبيت التنقل بين الأماكن السياحية الأجواء الجميلة اللي فيها، خصوصا إن كل زاوية فيها شيء مميز.